Guinenai au abaregoto vanuganai magurina ne asi batugarekwaiani korana ganigani davana mo negai namo vemataurai dagara barana mo negai vanugai gatantogoi gauka egurugato asi gagarerito guruga eketotogoi gai maki asi gagarevato gena taimiri gai mabarama laka vegogo laka vegogo taimiri maki gai mabarama gabu sebonai asi garaka lovolovotogoi vaerona toma mai lagan guru ai vegaregare maiga etanuni gai guinenai asi agaregareto gauka egurugatogoi magona mo gauka egurugatogoi gasagagito didi baramai mo garakato korana gai libama gauka garori bosagagini goi tanobarai botanu namoni bomaguri namoni mo bakiraia kavana au abaregoto gabuna tu vanugai Garukana namo garuka mai iaukana gafou bukatogoi mo gagere bukatogoi mo sikuri ekoritogoi gatama gesi avegorikautogoi garuka gana gaeagotogoi garagotogoi o nega tar iboga gana gaeagotogoi anagatogoi nega tai arakitogoi gagebinamotogoi ianimai gaginitogoi gavagito gama wa lagasito ama kirokatogoi vavine numa vavineri gevamokato ekwakwatogoi gai tau anagatogoi burega gama wa lagasito gauka geriai be gaukana beago tauna beago muuuu maragana gai mabarama ta asi getanutogoi maragana egagatogoi tauna eginitogoi gaukana ekirokatogoi emisikatogoi mo nega nega namona ini toma ma noma vaeroa botoni vemataurai bena toma tu asi vemataurai Gita murumururai mai guruga lakavana mo etanuni mo guinenai tabu bona tabu korikori goi gauka asi bogarerini o gemu tagama mogeri asi bogarerini gia be gurugani goi bovarigisini bogarevani mururiai mo bovaneni gauka geri kira ini toma be vau gauka ta kara ta ekiragiani ita toma guru tu gubai mo soke mo tatoni egurugani tasagagi gauni mo egurugani tagaregareni mogesina nai mai toma guru vaerona logo managa managa managa korikori ganigani mo negariai maki sitoa davari namo fore imaima mo boro wa togaia ilau voivoi ta mo boro veia fasoro vasiri imari boma walosiri au tamagu gena kira gia keiri ai mai kwarera kavaburi maigeri tu sirini na mo evoirito a ini toma noeago kavabu ta nogabia botoni tu firisi Bai debana mo be kirariani mo be ena ilau tu moga toma ganigani davari evarageni guinena maguriai toma voivoina vau botoreani dorimo we ta boganiaiani maguri bema ilau korikori nai au gegu tanu gabuna au gegu barego gabuna logo vanagi vanagi roruguai rogo akumukaiani tu moga dainai